Inson kuchli bo'lish uchun asosan oqsil mahsulotlarni, yaʼni go'shtni isteʼmol qilishi kerak va uglevodni kamaytirishi lozim, shunda insonning asosan muskullari rivojlanishi va o'sishiga olib keladi.